Ҳар рӯз мӯй мебофам одати ман аст.” Ман ва хоҳарам ҳамеша мӯйҳоро зебо мебофем. Мӯйбофтан кори дӯстдоштаи мост. Дӯстонам аз ман мепурсанд, ки мӯйашонро бибофам Ман мӯйҳоро бо усулҳои гуногун мебофам. Дар мактаб қариб ҳама мӯй мебофад.